Mɛpɛ dɛ mɛfa foon anaa ahomatromfo na mafrɛ obi na medze nkransɛm bi ama no kyɛn dɛ medze nkransɛm no bɛ - bͻ - bͻ - bͻsoma dɛ ͻnkͻ wͻ ber a memmfa ahomatromfo mmfrɛ. Osiandɛ obotum aba no dɛ, nyimpa no, oennhu nkransɛm a makyerɛw ama no no. Na obotum so ayɛ ehiadze a ͻwͻ dɛ nyimpa no ͻyɛ no ntsɛm na oyi ano. Na sɛ ahomatromfo no a, nyimpa no botum eyi ano ntsɛm.